<hesitation> Brezila ndraiky ankamaroazan'olo any tia magnano tia magnano foot, avy akeo amin-jainy tia magnano fety be, <hesitation> avy eo amin-jaigny <noise> avy eo amin-jaikiny misy tegna hoe hitanao hoe tegna hoe mana- manan-draha be, misy ndraiky n- le tegna tsy managna ndraiky koa tegna hoe tsisy be tanteraka.